मु यसोल्ते जिम्जै भल्पम् करन् एत्विकने भल्पम् करोरे किसुमने एक्सेलेस् तग, जेने पोसक् दे बोथैबु मरिबु। पोसक् तु मैबु भै थैसैबु मरतो करन् जुकनथगै। करन् जिमोत् ननन्द दन भुसुतगै, रनिम् गुरि भ मेसिन् थकिबु, भुसक् मरिबु अतकिबु जग। असोत् बोदि कन मसुल् बन बक रेइबु, सोल् जरोकने रेइकिबु, भैसेबोत् ऐसेब्, थैस, एव्रितिम् तो अतकिबु। अरोत् अत् मरपिसोतो अब्न कोम्फोर्तबिलि।